أفضل إني أكون ممثلة مشهورة علشان الممثل في زمننا الحالي يعيش في مكانة اجتماعية كبيرة ويقدر إنه يعيش تجارب كبيرة ويعيش في شخصيات جديدة وجميلة وله احترام كبير في المجتمع وعائد مادي كبير جداً خصوصاً بوجود التواصل الاجتماعي ساهم في انتشار التمثيل بشكل كبير.